Ny tena mahasamihafa ny saka sy ny alika aloha voalohany indrindra an, ny alika pelipelika. Tia mihetsiketsika ny alika nefa ny saka <hesitation> somary mieptrapetraka. Dia <hesitation> ny saka koa an, tsy dia <hesitation> ny saka izany mahaleo tena fa ny alika ohatran'ny hoe mila mila olombelona manodidina anazy eo raha tsy izany malahelo na kamokamo.